Menurutku iyaq sedding ku lino de mega laddeq bahasa nulle deq ding ibilang afaqna- sedangkan idiq ku indonesia mega laddeqni bahasa sedangkan iye ku lino de iye maneng nulle engka kafang